Bueno ujun namendo ndonguen ña tumena men naun kandeken ña'a, tatuva'a en un unndio kada kudee kudo va'a engue ihan ujun ndatuu va'a noun ñana niiu kutumenke ihan ndatutuve.